मछली जू छीन उ आपस म कई तरीक़ा से बात करदी उ शारीरिक भाषा जने रंग बदन और अलग अलग ध्वनियों क माध्यम से एक दूसरा से बातचीत करदा कुछ मछली जू छीन ऊ अपरा शरीरे शरीरा माध्यम से बात करदी जबकि कुछ अलग अलग ध्वनि निकाली के या फिर कंपन पेदा करीके एक दूसरा से बातचीत करदा।